Fomba fiasanà marteau ndraika: marteau io a vy izy io, vy lohany a fa afaka vy vat- i- fitazomana ananjy a de afaka atao kakazo, de fantsika koa nefany vy, de vy samy vy miady zany zareo; de i marteau igny alainao a de tazominao fantsika de pohinao mafy, force anao a no maf- <hesitation> miasa hampilentik'i fantsika igny agnatin'ny kakazo akao; miady zany zareo roy de milentika izy avy akeo.